Mandeha vity zey ten̈a tiako fôtony maro izen̈y tombotso azoko kôfa za mande vity. Avy eo amy izey aty bôka tan̈y aty bôka tsy lavitsy presiky marin̈iriny fô de afaka mandeha vity izen̈y za na mande aia na mande aia zey izen̈y tiavako mande vity.